lo delonko zinabo denaka da kare ma zina bo aera bo zina raida manda in munda nameno mi da ma gulki au ae mben mudi ki mukkobta na gona mukabta mi ande goti zani zubti bo ae sai de labari ma zuri ko kulo zui ki yu kolo zui ki deno gaban kenan ande gonteno zalizabi sai ae yu shiro yu saboda allah ka annabi mo gulo kamu kaeh andi ko ina fushi ko zaffe ae muɗi bu har mu gade to buno mu ey sallah magariba sai ey isha yi milamu ke a gogo goli aka mila sha su mia <hesitation> bulisu lafiya lafiya ande gwaini yunnuwani zabɗibu har mu fatetu gwaru ke'e mu dan ke mu medti zimu mu madtu bono ke'e